אִיָּא כּנְצַנּ בְּלִי הַחַיַּאת כִּתְוַלִי אַקְּתַר תַּעְקִידָא, כּוּלּ מָא תִּקְדַּמְנָא פִי הַעּוּמְר, פַּאש כִּתְקוּן סְגִיר מְשַאגְלְכּ פְסִיטָה וְלָקִין מַעַ לַכְּבֵּר כִּתְוַלִי עַנְדְכּ מַסְ'אוּלִיָּאת קְתַר, עַאִילַה, אַעְמָאל, סַחָה, תַּגַּארִב כִּתְתְרַאקַּם, וְהַקְּרָארَאת כִּתְוַלִי עַנְדְהָא תְּאַתִיר קְבִיר, וְלָקִין כִּתְוַלִי חַכִּים בְּקְתַּר הַדָּא שִׁי כִּיזִיד מִן תַּעְקִיד הַאֻמוּר, וְלָקִין פִי כּוּלּ מַרְחַלָה כָּאן הַגּ'מָאל דִיָּאלְהָא וְהַתַּחְדִּיַאת דִיָּאלְהָא.